ñég húri a teengini a nfúrre, ngi wa ateengini ma njali mauntongi hi ma. Njali ma unyaama, wee tínga ñe húrta ateengini. Anño mo, mdémtir maa ddaaj, a ñí ma ngí ngi ñég a ɓaale, waamu waamu ndi ndi ngaŧi mo a ɓaale, hanganti giboli gi nŧag mo a gjif, walla gibele, binga a gdéti gtída a taanda ma. Waamu waamu, han ganti uduuŋtini mo, inan gaŧ, inŧag gibele, bingita a gdéti gtída. Ñégi húra ateengini, wi ma tingani ahúta a teengini ma, njali ma ateengini ma bfere ma anyaa ahima, maa tinga ahúrta ateengini ma.